Fanomezana tsara indrindra foana no fidianao ho anahy. Tena nampihetsi-po tokoa aloha lay fanomezana e. Ohatran'ny hoe tiako foana lay izy eo am'fiainana raha mba misy manome ohatr- omena ohatran'iny foana aho. Mba rahovina indray no af- anomezanao anahy an'iny e? Ho tadidiko foana iny e, anisan'ny fanomezana tsy ho adinoko mihitsy iny n- fidianao iny.